Yak tua muneina aloun waktafa, aloun watafa hua anin, akumuneina. Awoy lebai seni tao sowak bangkala. La humuneine dinakni amahei, berarti ta sowak bangkalaman. Yak mulaima autape bangkalarane ta adane aneta ta hil, ita hil loyo. Mo ofose yamehe, la ya siki kafukela, yakumuneina lehuara. Ei sisik arakana fala, alow takna ko ofosera. Watafa seba tafa fua <noise> anin <hesitation> alohi alohi nis bangkalarane meno. Eme ofo am nis mbela bangkalarane mehon nam sowak na mera watafa alayoo, berem nikam sasasaa. A hua anin yato kemuna suda mhil bangkalarane me, ya isinia hukela akumune bala luman. Ebala luman hua anin, am ese am ese loy amra watafa roi feina. Am ese sampe watafa hua ane, otea am awoy e watafa anin tahe ta huna ho hoholi. Eta funa heta <hesitation> iyam reta wele, ai tobone hin eta funa leloy he. Hosupayata sowak bangkala aneni keada aiderne lewi, hua anin yak munenai edala esenine ayeme ya ebele e. Alo angkara loy bele e, am mebele loy feina hua anin. Am una sef, am toto bangka bangkalaime. Am utu bangkalaime me sef, am hunara, am sowakra. Yak munene me ita sowakraman, wara eseni nai toboni amsuda belenika. Am sowakra sef' wa anin, <hesitation> am sowak anin <hesitation> alou am sowak sef, bangkalai emes suda botono nikaa. Akumuneini ma awey isen loy ata ote ta bangkalai emeta sowakra huan botono nikaa. Am hua anin am loy fatafa ema auhe ta bangkalai ne nam boto ne isina nika. Au coba bot fone esenine, ulnes au boto ulnes wa anin hoya otera ra isne, botono tetewa. <hesitation> yak muneina hua anin edala rakai ranim buk fua anin, ni botow. Enlo wa anin boto hua anin, hua anin ya otoya ma auhe <noise> biserta iyamranika ta tafotoman hota ai. <hesitation> akmuneina eboto fu <hesitation> funa hua anin ya hwee, taiyam hotai sewohino fayamat. Wei isye isye nahukela alowohi. Alowohi sampe nu ufaya yam aubangkalanet ita ai, ta ai. Bole tohuna hoba, la humu neime tewa ita kolakra. Taiyam ra, autapi hua takolak ra aubilnua hey libanua hey au <hesitation> he oteya libanua hoana tenuaa, ya tenuaa hua anin. Yaa awoik snuwa hua ta anit tafuna tu bulahua anta holoy. Ta safa he, tafa gula mera tafunaraa. A ya funa hua anin, yak muneine me he. Ekel nua hua anin sef, ya un bangkalai emee ya una mamatik ane amhuna ni panciaa makaleira. Amhuna ubus wa wa wahama, ya funa tu haama, lara isenya husuwa haamara. Ya santanga mayate tebu, payayaman isem bangkalama ko ko koh sef, masaa yasikara. Ya sikara hua anin, ya asyaf muneini tu kaa nani lema heloymanu ai bangkala. Sim inay au bangkala ubuna bangkala isaa. Letewa yaun bangkala se eni kolaka si nohokno, sim hei inay, kalu kolaka bole suka am ai. Na <hesitation> olaam lakam ai <noise>